हरेक देश के अपना अपनादेश के गीत रहैया हमाइयों के देश के एउटा रासतिर्य गीत बा । उ गीत बजे खूना हमैके सब जाना ओकर आदर करएके चाही गीत बजते उठा जायके चाही । उठ अपना एउटा हाथ सती मे रखा के उ हाय गीत गएके चाही हम्नीके देश के गीत के बोल ब । सायों थउगा फुल्का हामी एउटा माहा नेपाली कहके हणीके जब ई गीत बजे लागैया हमणिके देह मे कहा से एउटा एनर्जी । आजाइया कहा से सकती आजाइया हम्नीके उठाते मातुर पूरा उ गीत सुद्धा के एकचोटी क्षोर्राईसी आईसंक रहैया । हमे जब लाइक रहली त हाम्रा एक से लेके दस क्लास टाकला उ रस्टीय गीत आवी टाकला याद बा । हमैके एगर बार मे रस्टीय बाजीके क्षोरडेल कॉलेज मे नत अहमणिके स्कूल राहली त हरदम पट कराया खुना । हरदम से सर मैडम हाम्रा गीत गबया हमणिके अभूत अदर भयो से गीत गया ।